Telefon aa ko gollata ana heewi de. Kaa so waanaa ñoƴƴaa buton kuɓɓoowo oo huɓɓa, nden kaa naata eɗo njiɗɗaa fuu. Ko woni cuuɗi keddiiɗi ɗii hono ɓamugol fotoo en. Walla so a naatoowo widooŋaaji. Walla so naatoowo e widooŋaaji. Walla so jiɗɗo ñoƴƴude niimorooji faa noddaa. jonkaa golleji ko gollata koo kaa ana heewi. Alkadara ɗo anndal maa haaɗi e muuɗum e ko haaju maa darii e telefon tan.